Sincerament <hesitation> sai pa bin cum i pes a cumünichën ëntër lur, pënsu ch'a parlu ën cuaic maniera, ma sarìu pa dire cume